डाइनासोर बिलूप थोगल है डाइनासोर के परजाती तरकायन। थे लेकिन कुछ के नाम इस अब थे ट्रैसेरा टॉप्स ब्रेकियो। सोरस ब्रोटो सोरस एपो सोरस अर्जेंटीनो सोरस डेमी। सीरो सोरस कैमरा सोस सोरस डिपोलोडक्स इस्टोगो। सोरस एंकीलो सोरस आओ ऐसे बिलूपत परजाती में। डाइनासोर के लगबग परजाती पायल जाएच्छे।